راح أجضيه مع أهلي أو إني راح أجضيه في النوم، أو راح أجضيه في إني اطلع أتمشى واطلع مع أخوياي، هذا هو الأغلب إني راح أجضيه إني أطلع أتمشى مع أخوياي، ثلاث ساعات الفراغ اللي في اليوم اللي راح تجيني، <hesitation> وطبعًا راح أراجع شيء من القرآن في ذاك الوقت يعني لإن الواحد استغفر الله ما كنت راجع من زمان فيعني في ذاك الوقت الأغلب إنك راح تراجع قرآن.